बिल्लियाँ आपस म म्याऊ, गुर्राण और शरीर क भाषा स बात करदु। <noise> जब बिल्ली खुश होलु, त यो धीमा म्याऊ करदु और पूंछ ऊपर करदु। गुस्से म बिल्ली फुफकार करदु और कान पीछे करदु। जब बिल्ली दोस्ताना मूड म होलु, त यो हल्का गूं-गूं करदु। बिल्लियाँ एक-दूसरे क गंध स भी पहचान करदु। पहाड़ म पाली जाण वाली बिल्लियाँ ज्यादातर शांत होलु, पर जब खतरा होलु, त यो तेज आवाज म फुफकार करदु। <noise> बिल्लियाँ आंखों क हाव-भाव और पंजों क हरकत स भी आपस म बात करदु।